Guum zo'e zo'e bo'ori fu la imma'asum. Gee fum n wan iŋɛ se'em ta'am gise la de la fu nyaŋɛ bo fu miŋa sansɛka ti fu nara ti fu ga'arɛ, la sansɛka ti la nara ti fu isege. Ŋwana n wan ta'am basɛ ti fu gise zo'e zo'e fu guum puan.